jarita pake toma tidore ngone fo pake ena madue ge nau se faya ngofa kene se sia telamo kia rai se kia yang ngofa ngare se sia telamo jujare se ngungare ena matero ua mai ngari gahe jerita ne cerita mote ngare na umur ngare siya tolamo sbab bunga rekia rai sema ngofa se faya bolito si tagi toma sigi toma wange jumati ngare pake kofia kafia ge musti kofia kotu kafia warna rigu dadi ua mote tidore na atur sefato tora kabaya ge kabaya takoa, takoa blito si takoa sema ua kali sama kameja kameja gia gira tora ena malaha se jang ge pake puta dadi takoa ma dagilom kafia kotu se tora puta. puta sukam ua si plito si ona koro fangare fugo tama munara kia fangare tagi sama takoa me dadi, kameja gia gira me laha bato mei lupa ifa kofia jang selaha pake kofia kotu pake puta ua ena ma calana ge calana gau calana popo dadi ua, ua si blito si fugo ua gahi rak moi yang gahi rak moi tam dulu yang fugo ua tama fola bato ge pake celana popo me dadi, pake kos me dadi, pake kameja gia podo me dadi yali pake kofia ua tama fola bato ua si blioto si maya lobino lobino pake puta me dadi puta ua secalana gauk me dadi calana podo yali me dadi. mai kalu tagi karja toma gura ge so pake calana popo dadi, calana gau dadi, calana calana mote buku-buku dadi ngone tidore aje calana popo haga dadi, toma fola pake calana popo haga ena gate dahe laha ua sebab bu karjaang ge sebabu celana nage so pake untuk karja tama gura bolo tama gunyi regu iya tama gura su pake tolu dadi blito si tolu sema ua pake capeo yali me dadi segosa peda sepeda sama sarung bolito si dahe gogoro fugo koro ona tagahi munara suna ngofa bolo paca kubur bolo ona gahi ngaji kene tom fola maronga tahlil ge ngone fugo puta me dadi takoa me dadi kameja jia gira me dadi gia podo gate jang laha ua. sebabu fangare sia tolamo ngare kia sama ngofa se faya rai ua si jou ngon no kia yang ngofa loa loa bolo ena maronga ngofa ngare subake sama kabaya kameja gia podo dadi maduga pake kos ifa sbab kos ge ena ma gosa jang ua sayalao jang ua mansia dofu dofu hoda ino ge ena ma gosa jang ua maronga ngone mote ngone na adat se atoran tma kie se gam nare ua.